الشهرة لها مميزات كثير جداً جداً أكثرها طبعاً إن العائد المادي منها عالي، وطبعاً يأمن الحياة ويأمن المستقبل طبعاً هذا من وجهة نظري يعني ممكن الناس تختلف معاي في وجهة النظر هذي، لكن المشكلة إنه على الرغم إن الشهرة مفيدة تفيد الشخص في إنه لو مثلاً فتح براند أو كذا، لكن عيوبها إنها فيها تعدي على خصوصية هذا المشهور وفيها قد يتعرض لإساءات نعم.